бірінші байлық денсаулық сол байлықты сақтап қалу үшін адам барлығына әзір
бұл мақсатты орындау үшін ауруханалардан бөлек халықтық медицина тәсілімен емдейтіндер де аз емес
қайсысын таңдаймыз бүгін анықтап көреміз
бұл пендеміз ғой ток шоуы және мен олжас сайлаубекұлы армысыздар
жансая ханым студиямызға қош келдіңіз
сіз ы өзіңіз дәрігерлердің көмегіне жиі жүгінесіз бе
жоқ жиі бармаймын мхм неліктен
жұмысбасты адам болғаннан кейін жұмыстан шығуға уақыт жоқ бізде қатал сол үшін
енді көп ауырмаймыз мүмкін сол үшін шығар
енді әрине ауырмағаныңыз жақсы оны тілейміз де денсаулығыңыз мықты болсын
а бір ауырып қалған кезде ы дәрі алған кезде мхм кеңесті кімнен аласыз
ешкімнен сол дәріханада айтып бергенмен ы аласыз иә
дәріханаға барамыз сол кісілер айтады содан аламыз
енді өзіңіздің бір ы басыңыздан өткен ы жағдай туралы айтып берсеңіз осы
маусым айында екі тобығым бірден шығып кеткен болатын
енді жұмыстан шыға алмағаннан кейін астана қаласының шетінде ильинка деген ауылда бір сынықшы ата бар деп естідік
сол атаға барып аяғымды көрсеттім
ол ата айтты екі тобығың да бірден шығып кеткен деп сол орында салып берді
одан кейін ауырған жоқ бірден жүріп кеттім мхм түсінікті
болат аға сіз ы өзіңіз сынықшысыз ғой сізге адам көп келеді ме
күнара келмейді но анда санда келеді өзі бір сондай бір жағдайға түскенде бір науқас жағдайда но бірақ келіп тұрады
ол сонда дәрігерлердің көмегіне барғысы келмейтіндер көбінесе келеді ме қалай ы
жоқ ол даже ыыы гипспен келді бір әйел осы жазғы жазғы жазғытұрым бір әйел кісі келді
енді мынау неде ы больницаға барған гипс салған
мына жерде былай сынған осы жерде сынған былай гипсті былай салып беріпті осылай келді сол әйел
жасы где то елуге жақындаған өзі тігінші әйел екен
осылай келді осылай гипсі осылай мына жері сынған
снимогы қолында снимогын оқып мен қарадым да содан гипсті алып тастап осылай салып бердім
қырық елу күннен кейін келді
оны былай кішкене ғана былай нетілмейді деді сосын оқып қайтадан салып жібердім все больше келген жоқ
мхм жақсы болып кетті жақсы болып кетті
енді сондай енді ыыы ошибкалар болады
сол ғылымдарға мен ешқандай қарсылығым жоқ
бірақ сондай ы грубый енді любой мына жері сынғанды былай салып берген ол действительно грубая ошибка м
былай гипс салып берген любой медицинада
а сіз ы сол ы мысалы сізге келеді көмек сұрауға сіз оны қолыңызбен ыыы былай ұстап білесіз ғой иә қай жері екенін
енді қалай сынып тұрғанын көрсетіп тұрады өзі көріп тұрамын өзі қалай сынғанын қалай шығып кеткенін мхм
нетіп емдеп салып беремін
а сіз қанша болды айналысқаныңызға
енді өзі алты жылға жақындап қалды уже мхм алты жыл емдеймін нетемін көбіне сол сынықпен
а бұрындары немен айналысып едіңіз
бұрын жай коммунизм уақытында оқыдық
институт оқыдым экономика факультетінде оқыдым мхм
бірақ ол мынау менің неме емшілікке ешқандай қажеті жоқ ол
жай оқыдық уақытында оқыдық қызмет істедік жүрдік неттік
а қасиеттің өзін елу жеті жаста ғана берілді
енді алдында ы алты атада алты қасиет болған м
әулие әмбие сынықшы бақсы сондай алты ата мен жетінші атамын
алла тағала жеті қасірет деп осы қасиетті берді мхм
түсінікті сіз өзіңіз і сырқаттанып қалған кезде өзіңізді өзіңіз емдейсіз бе
мен өз өзімді емдеймін но бірақ мен сырқаттан былай сырқаттанып неткен жоқпын но коммисияға барып тексеріп тұрамын өзім
зерттеп өзім өзімді денсаулығымды тексеріп нетіп
енді қаншама мен жеті хазірет болсам да всеравно ғылымға ешқандай қарсылығым жоқ мхм
алланың ы құранында ғылымға бір парыз дейді
біз ғылымға ешқандай қарсылығымыз жоқ не жоқ қарсыласып нетпеймін енді
студиядағы қонақтарымыздан ы сұрағым келіп тұрғаны
осы мысалы міне жансаяның басындағы жағдайда ең біріншіден ыыы осылай халықтық медицина тәсілімен емдейтіндерге бару керек пе еді әлде
дәрігерлерге барған дұрыс па сіздер қалай таңдаушы едіңіздер
бұл жерде негізі ыыы менің ойымша медицина деген дәстүрлі және дәстүрлі емес қой екіге бөлінеді
ы бұл жерде ең бастысы мынаны ашып алу керек
ы дәстүрлі емес медицина диагноз қоя алмайды дұрыс
ы ең алдымен ы адамға диагноз керек те а диагнозды қалай жаңағыдай анализ алу арқылы жаңағыдай томография
рентген деген тексеруден арнайы жүргізгеннен кейін барып қандай дәрі ішуің керексің
ы ол мысалы соның бәрін нетіп отыратын
мысалы бір дәрі екінші мына ағзаның бір мүшесіне зиян келтіруі мүмкін сондықтан қосымша екінші дәрі береді
ол дәрі жаңағы мысалы бауырға зиян келеді бір дәріден ол бауырды укрепляющий дейді ғой жаңағыдай ы
қатайту үшін екінші дәріні қосымша беріп отыру арқылы емдейтін өзінің бір дәстүрлері бар ыыы дәстүрлі медицинада
а бірақ м бұл жерде ы сондықтан и бұл жерде ең басты менің ы айтайын дегенім ең басты проблема дәрігерлердің бюрократиясы
неге бір және де адамның қолының бос болмауы жаңағы ыыы айтып отырғандай
қолы бос болмайды қолы бос болып бір жұмыстан сұранып шыға қалса анда бар мұнда бар деп дәрігерлер біздің участкіде емессің
сен барып басқа участокке бар деген сияқты көп көп өте қағаздар өте қағазбастылыққа салынып кеткенсіздер дәрігерлер
сондықтан амалдың жоқтығынан халық ы дәстүрлі емес медицинаға барып онкологиялық ауруларға шалдығыватады
себебі олардың қолдары тимейді
түсінікті айнұр ханым сіздің қосарыңыз бар сияқты
сізге ыыы айтарым жаңа жұмысбастымын деп тұрсыз қай жерде де қаншалықты жұмыс істесеңіздер де бізде ең алғаш осылай жарақат алған кезде
бірінші алғашқы көмек көрсететін жер бар ол жиырма төрт тәулік бойы істейді
түнде де егер жарақат алып жатсаңыз травмпункт деген бар
оған жедел жәрдемді шақырасыздар сізді жедел түрде сонда жеткізеді
бірінші рентген суретке түсіреді қалай жарақатыңыздың ыыы дәрежесін анықтайды
қаншалықты ол ы ауырлығын анықтайды қаншалықты сынған басқа да ы сүйектер сау ма жоқ па соны анықтап сізге орнына қойып беріп
жаңа гипсін орнатып беріп әрі қарай сосын ы ұсынымдар береді
мысалы сізге жаңа емші қандай ұсынылым берді иә оның реабилитациясы ұзақ түрде өтеді
мысалға сүйекті нығайту үшін жаңа кальций препараттары ауруды басу үшін ауырсынуға қарсы препарат екі ақ дәрі ғана аласыз әрі қарай өзіңізді күтінесіз
одан артық ақшаңыз да кетпейді артық жерге бармайсыз да
түсінікті түсінікті айнұр ханым сіз ы сіздің айтып отырғаныңыз
енді жансаяның ы жаңағы айтқаны мен ренаттың айтқаны сол көбінесе уақытқа байланысты болып тұр ғой
яғни бір жеріңіз сырқаттанып қалса енді сынған кезде иә жедел жәрдем шақырады оны алып барады
егер былай сырқаттаған кезде оны мысалы дәрігерге барады
ы расымен де ренат ы мырзаның ы ы сөзінде жаны бар
дәстүрлі емес медицинаның
созылмалы ауруларыңыз болса ол бірінші бізде ы бірінші кезекте тұрған ол поликлиникалар иә созылмалы ауруларды емдейтін жай түрі асқынғаны болса
ал ауруханаға қай кезде келеді
жедел ауру болған кезге келеді немесе осы созылмалы аурулар әрі қарай асқынып емге берілмей жатқан кезде келеді
егер сіздің ауруыңыз өте жедел болса жанға батып тұрса ы жедел жәрдем шақырасыз да бірден ауруханаға әкеліп сізге жедел түрде көмек көрсетеді
мен өзі жедел көмек көрсетуші терапевт дәрігермін
сондықтан бірден ол сізді күтіп тұрмайды бірден анализдерді алады ыыы керек қандай мамандар бар соның барлығын шақырады
бірден ең бастысы адамдардың білімсіздігінде болып тұр да көбісі білсе де бірақ жүгінбейміз
заң бойынша бекітілген бізде ы заң бар еңбекке жарамсыз қағазын алуға болады иә мысалы
сіз ыыы тобықты шығарған кезде болмаса сіз болмаса да басқа біреу ыыы м енді бір нәрсе болып қалды енді мүмкін аяғын қолын шығарып алған шығар
заң жүзінде қарастырылатын еңбекке жарамсыз ы жарамсыз деген қағаз беріледі мысалы
қандай да керемет жұмыс болса да ол иә сіз өзіңіз екі үш күн бойы ы жатып демалып алғыңыз келеді
ісіп кеткеннен кейін барып көрдік те не болғанын не де болса бірінші білейік деп
мен білген жоқпын ол ата барғаннан кейін ата ұстап отырды да екеуін сол сәтте ғана салып берді
дәстүрлі медицинаға барып уақытыңызды кетіріп ол да мысал үшін қаланың арғы жақ бергі жағында ғой қаншама уақытыңыз кетеді
жаңағы жедел жәрдем шақырған кезде қазіргі жедел жәрдем шақырып барып түсесіздер ғой жаңағы травмпункті бар жаңағы больницасы бар
жаңағы емханасы бар сол кезде жарты ақ сағаттың ішінде анализдеріңізді қазір қатты қолға алынған жарты сағаттың ішінде
анализдеріңізді рентген де тегін узи да тегін жаңағы анализ қан анализдеріңіз барлығы тегін жарты сағаттың ішінде алдыңызға әкеліп береді
қазір осындай жағдайға жетті осыны дұрыс түсініп әрқашанда осы өзіміздің
мысалы қараңыз ыыы иә айттыңыз бәрі тегін жедел жәрдем барлығын жеткізіп береді бірақ бәрібір адамдар барады ғой
енді ол ол жерде сонда не не себеп не себеп
айналайын қалқам мен мына балаларға жансаяға мына ұл ұлға айтып отқандарыңа таңғалып отырмын
мен жетпіс бірдегі адаммын
бұрын соғыстан кейінгі жағдайды білесіңдер
сол кезде бізде дәрігер болған жоқ
фельдшерский пунктті елу алпысыншы жылдан бастап ашты
сол кезде сынықшы сынықшы болды
халықтың емі дегенде емші онда біз емшіміз деп ақша алып ондай болған жоқ
бірақ сынықшы болды сол кезде сосын ы баланы алатын жеңгелер болды әжелер болды бала туғызатын
басқасы ешқай ауруында әркім өзін өзі емдеп қанын тоқтатуға өрмекшінің өрмегін е жылқының ыыы қазының майымен
ы бір жері сынып қалса нетіп қалса соны сылап сөйтіп жүре беретін адам
қазір мен таңғалып отырғаным қазір таңғалып отырғаным біз қазір керемет үкімет бізде қазақстан дегенің керемет
медицина мына біздің астанадағыдай медицина ешқай жерде жоқ
мен оны өзім айтамын өйткені үш операциядан өттім
ы по женски операция істеттім бір бүйрегім бар
ы аллаға шүкір деймін тірі жүрмін ғой
қазір емшілік ақшаның көзі
емші дегенің мен өзі емшінің алдауына түстім былайша айтқанда қалай
ы мен сізге айтайын
басым ауырып осы қайта қайта ауыра береді
өзім директор совхоза болдым парторг болдым жұмыста болдым қолым тимейді жаңағы қыздың қолым тимейді дегеннен
біздің кезімізде күн түн жоқ солай жұмыс істейміз
бізде жексенбі де жоқ былай да жоқ көшеде де кездесіп сұраватады жұмыстарын сүйтіватамыз
сосын еще бес алты балам шалымның арқасында ы сондықтан қолым тиген жоқ
үй қора мал ол кезде ана дүкенде бәрі дайын тұрмайды
бәрін де істеу керек әйел болған соң
сондағы айтайын дегенім ауырып жүрдім де қараған жоқпын ауруыма басым аура берді
бір он жылдай ауырып жүрдім барған жоқпын врачқа он жыл бойы
иә басым айналып қатты ауырады
жарайды дәрі ішемін бірдеңені әлгі мына қыз құсап дәріні іше саламын өзім
врачқа звондаймын сосын ол айтады ана обезбаливающий бір нәрсе
сосын әлгі обезбаливающий кей кезде укол істеп беріп кетеді үйге врачтар
скорая айтып отыр ғой бізде де совхозда скорая болды емші врачтар
сосын айтады келмей ақ қойыңыз сізге скорыйды жібереміз келіп укол істеп береді
сөйтіп жүрдім сосын тіпті қатты ауырған соң емшіге бардым
сосын әлгі емшіге барғанда әлгі кісі айтты сіздікі жаман ауру сондай ыыы мен сөйтем бүйтем деп маған неше түрлі шөп қайдағы бір нәрселердің бәрін берді
сосын мен енді екі жоғарғы білімім бар адаммын ғой әлгіні алып келдім енді барған соң ренжітпедім
өйткені шыққанда әлгі емшінің түрі қалай болса солай өзі ы білімі де жоқ кісі екені көрініп тұр
енді жұрттың бәрі очередь тұрды сосын жарайды кеттім
үйге келдім де сол әлгінің шөбін ішіп көрейін енді бардым ғой деп сосын врачқа көрсеттім әлгі ойбай апай оны алмаңыз деп
сөйтіп ы врачқа қаралдым ғой
онда тұрған ештеңе менің айтайын дегенім бәріне енді қазіргі заманда дамыған заманда ы врачтар бәрін де істейді
менің шалым қазір міне инфаркт екінші күллі жағдай бар
осы жерге мен қостанайдан төрт жыл болады көшіп келгеніме шалым үшін
ол кісі бірінші инфаркт болды екінші инфаркт болды сосын осында көшіп келдім
бәрі оборудование дейді ғой орыстар енді орысша айтқанда бізде дамыған рахмет ы
тимур мырза ы сіз ы өзіңіз ы міне жаңа біраз әңгіме айтылды ауру асқынған кезде ғана жүгінеді деп адамдар
дер кезінде алдын алуға ауыздықтауға қолдары тимей жатады немесе өздерінің өздері құлықсыз болып келеді ме
сіздерде осындай сіздердің тәжірибеңізде осындай жиі кездеседі ме
әрине арасында қате де кетеді адам баласы онда істейтін дәрігер мен жаңағы медсестра дейсіз медбике бәрі ол адам адам етпен сүйектен жаралған адамдар
м ы үлкен үлкен сондай объемды жұмыс істейді
және де тәжірбиелер жүйеленген бірін бірі үйретеді бірін бірі оқытады
бір үлкен дәрігердің тәжірбиесі кіші дәрігерлерге беріліп отырады ыыы бірінен кейін біріне
ал ыыы халықтық медицина деген дәл қазір мен менің өзімнің ойымша бұл жеке адамдар ы бірақ ыыы жаратылысынан бойында ерекше қасиеті бар адамдар
мхм жаңа ағамыз айтып отыр ғой ешқандай да қазіргі жаңағы ғылымның дамуында ондайды жоққа шығармайды бар
бірақ бұл кісілерде жаңағы атадан бабаға беріледі бұларда жүйелік оқу және артынан жаңағы дәлелденетін
емнің қалай өткенін қалай тексеру жөніндегі жағдайы ы осы сұрақ әлі күнге дейін ашық мхм
сондықтан да ммм бәріміз жұмыс бастымыз мен де
жұмыс көп кейде ойлайсың рас анандай жерге бір барсам апа маған бірдеңені оқып жіберсе барлығы жазылып кетсе ғой деп мхм
ондай ой әр адамның басына келеді
енді қазіргі уақытта міне дәстүрлі емес медицина сынықшы дейміз былай шөппен халықтық тәсілмен емдейтіндер олардың да бір өзінің бір тіркеуі болады ма
сіз мысалы көмекке жүгінеміз ыыы оның өзінің бір құжаты болады ма көрсететін біз оған қалай сенеміз деген ыыы сұрақ қой
екі мың он екінші жылы мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес лицензиялар мен ыыы рұқсаттамаларды қысқарту жөнінде ведомствоаралық комиссия ы ұсыныс берген
осы рұқсаттама құжаттарын қысқартуға
бұс ұсыныстарды нұр отан партиясы және ұлттық кәсіпкерлер палатасы қолдаған болатын
сондықтан да бұл екі мың он екінші жылға дейін емші сертификаты берілген екі мың он екінші жылдан бастап ол қысқартылған
рұқсаттама құжаттары берілмейді ыыы министірлік жағынан иә оның ешқандай қажеті жоқ
енді емшілерге ы мүлдем бармасын деген ондай тыйым салынбайды
ыыы тек ы кодексте көрсетілген ы жаппай емшілік қана тыйым салынған
сонда кез келген адам мен ы емшімін деп ыыы емдеп адамдарды тарта бастайды ғой
енді одан қалай сақтанамыз
енді емшілердің қызметін бағалау және бақылау мүмкін емес
өйткені емшілердің қызметін бір ыыы қандай да бір өлшеммен өлшеу зерттеуге келмейтін жағдай
біріншіден біз және шөппен емдейді иә болмаса мынадай емшілерге баратын кезде оның
алдындағы лицензиясын жаңағы оған халықтың және мөр басқан ассоцияцияның мөрін міндетті түрде көруіміз керек
және шөппен емдейтіндер ол дегенің өте қорқынышты ғой
бір жағынан өздеріңіз қараңыздар айтып отырмыз ғой бұл емшілерге барғанша жарты сағаттың ішінде жедел жәрдем шақырсаңыздар
барлық қазір аппарат бәрі дайын тұр жарты сағаттың ішінде дайын болады
ал емшілерге барған кезде шөп шөпті қалай алдыңыз
сіз мысал үшін аптека және дәріханадағы шөп алған ол бір басқа да
олардың лицензиясы бар кәдімгідей мөрі басылған тексерілген лабораториялық тексеру бәрінен өткен
ал енді емшінің алдындағы шөпті ол қалай әкелінді ол фольга сияқты қағазға оралып әкелуі керек оған күн тимеу керек
оны қай жерден жинадыңыз
экологиясы бар жерден жиналды ма жоқ экологиясы жоқ жерден жиналды ма таза жерден алды ма
содан кейін сіз ол туралы оқыған анықтамаңыз бар ма сертификатыңыз сол шөппен емдеудің
емдеу үшін сізде сертификат болуы керек иә жоқ болмаса үлкен лицензия болу керек соншама үлкен ассоцияциясы мөрі тұрған
соның бәрі сізге барлық сәйкес осыны тексеріп барып алдына кірсеңіздер
оның мысал үшін мен айтатын едім қазіргі заманда экология болып жатқан кезде ол қандай тауда өсті қай жерде өскен шөп
оның бойына қандай нәр сіңді
ол экологиядан ба жоқ анау мұнай жақтан келген шөптер ме осылардың барлығын қадағалау керек
сол үшін қазіргі заңда медицинаға сүйенген өте дұрыс
арнада қысқа ғана жарнамалық үзіліс
қай жерде емделу керек
бағдарламаның келесі бөлігінде анықтайтын боламыз арнамыздан алыстамаңыз
бұл пендеміз ғой ток шоуы
емнің қандай түрін таңдау керек осы тақырыпты талқылап жатырмыз
қайыргелді ата сізден ыыы сізге сұрақ
сіз өзіңіз қазір балаңызды емдетіп жүр екенсіз балаңызда қандай науқас
баламызда бүйрек ауруына шалдыққан м
ол жетпіс жетінші жылы туған не тамыз айында
сонда енді мынау осы ыыы он төртінші жылы август айында ауырды ол бала м
ангина болып ауырды дедік біз түсінбедік қой алғашқы бетте
дене қызуы қырық градусқа дейін көтеріліп солай болғаннан кейін жаңағыдай врач шақыртып олар жаңағыдай ем домдарын қолданып
жаңағы бірдеңелерін беріп кішкене түзелгендей болды
одан кейін біраз жарайды деп көңіліміз жұбап тағы біраз уақыт өткеннен кейін тағы да ауыра бастады
енді ол ауру түсінбестік жағдайға душар болдық өйткені біз ол ойлағанымыз жоқ бүйрек ауруы деп
ол кезде ауырып тұрғанын ешкім анықтай алған жоқ дәрігерің де анықтай алған жоқ басқа да
содан кейін бардық та жаңағы ыыы мына кісілер барлығы мені емші деп отыр ғой деймін
бәрі екі адамның екеуі де шұқшиып маған қарап бүйтіп сөйлеп отыр
мен өзім де ем қабылдаушы ы адаммын не
ы содан кейін ыыы ол жерден дауа болмағаннан кейін яғни емшілерге де жүгіндіңіз иә
емшілерге де жүгініп бармаған жерім жоқ баспаған тауым жоқ
жаңағы кейіннен өзі күп болып ісіп кетті
өліп қалады екен деп зәрем кетті
содан анау қазақтар бірін бірі итермелейді ғой ой анаған барсайшы мынаған барсайшы
үлкеннің сөзін тыңдайсың
ана адасқанның алды жөн арты соқпақ дегендей сол ана балаңды алып анаған да барасың
оны бірдеңені нетеді өйтеді бүйтеді бірдеңені бересің одан қайтадан шығасың
ол одан тағы бір екі үш рет кел дейді оның сеанс көбейте береді
одан сол емшілерге барған кезде қандай ем қолданды олар
ем қолданғанда бір ы төбеңді нетеді ыыы қан алудан бастайды в общем
төбеден қан алады ана жерден мына жерден қан алады
сол ы қан қан алудан басқа ем көрген жопын сол ммм сол емшілердің несі
сосын жаңағыдай тізеден алады
мен айттым тізе причем здесь сол ішкі құрылыс болып тұрғаннан кейін
м содан кейін жаңағы жерде кейіннен нете бастағаннан кейін ы медицинаның өзіне барған кезде жаңағылар конкретно айттым енді мына бала өледі
мен әкесімін мен енді менің өлгенім дұрыс еді деп жыламсырап келдім ғой айттым мхм
қабылдаңдар олар біраз адасқандар енді адамына да байланысты ғой
аудандық нелер онша айыра алмайды екен ондай нәрсені мхм
содан ақыры жатқызып одан күп болып ісіп кеткеннен кейін айттым әй
сұраған кезде қандай ем қолданды деген кезде қандай дәрі берді
бір шөп берді ме бір мынадай ет жесін деп айтты деді ме
ыыы даже бір дәрігерге ы не дәрігер емес емшіге барғанда ол айтты ғой ы көктем айы
маған кірпі кірпішешен бар ғой кәдімгі иә соны соны ұстап алып сой да соны балаға пісіріп бер сонда ол жазылады деді
и жарайды деп енді кірпішешенді қайдан табамын мен
жан жаққа звондаймын анда мында жаздыгүні емес
бір күні бір серік деген жолдасым маған звондады әй біздің бала оттықта бір кірпішешен тауып алыпты ы шөптің арасынан шыққан ғой жаңағындай
яғни таптыңыздар бердіңіздер
тапты әкелді сосын жаңағыны сояйын десем соя алмаймын
жаңағындай ол бүйтейін десем домаланып тұрып қалады
содан енді жан жаққа звондаймын мына кірпішешенді қалай соямын мен енді қой емес не емес қой
сосын айтты біреу айтты ойбай сол ваннадағы суға жіберіп кеп қал сол кезде ол жайылады бүйтіп сол кезде пышақты тығып жібер тамағына деп
содан ақыры ы алдым да жаңағының айтқанын істедім
жаңағы қорқылдаған сайын басқа звук шығарады сондай бір ерсі
әзер батылым батып әйтеуір балаң үшін не істемейсің өлтірдім ғой әйтеуір
алла кешіре көр деп одан да сұрап жатырмын жаңағыдай сөйтіп сойдым
иісі де жаман ақ өзінің жаңағыдай нетіп іреп сойып жаңағыны
сол кірпі кірпінің өзі ауру болса қайтер едіңіз
білмедім енді ауруына қараватқан біз жоқ енді кірпінің етін жесе жазылады дегенді
сосын анау кірпінің нелерін жұлып жұлып аласың да оны отқа жағасың оны үгітесің оны порошок қыласың да соны ішкізесің деді
оны да ішкіздік қой
жаңағы кірпінің несін жемей қояды екен деп баламды білдірпей мен
әйелім айтады ойбай мынау үйдің ішін алып кетті бәлен сасық өзің пісір құрысын деп ол безіп кетті
мен өзім пісірейін жаңағы кастрөлге
яғни бердіңіздер сіз берген кезде сонда өзіңізде ішіңізде сенім болды

сосын баламды сендіру үшін тәтті қылып дайындадым деп алып келіп ішкіздім ғой бірге отырып іштім енді анау ішпей қояды екен деп жиркеніп
мхм содан нетті өйтті бүйтті одан да көмек болған жоқ

өйткені айтывотқан себебім қытайлар көбінесе көмек болды ма одан
а соңында көмек болды ма балаңыз қазір қайда
қазір диализный центрде міне осында
олар қарағандыға жіберді қарағандыдан қайтадан неге жіберді
сөйтіп сандалып сандалып ақыры ы клинический больницаға жатқызды
баланың жатқан жеріне дейін біраз жерді
анау арыстан баб сол жаққа дейін барып қайттық
сонда сіз өзіңіз қанша уақытыңызды қанша қаржыңызды жұмсадыңыз
ойбой қаржы деген шаш етектен
жедел жаңағы интенсивті емдеу бөліміне реанимация бөліміне бір үлкен кісі түсті елу жастағы кісі
ыыы түсінбедік бірден артериялды қан қысымы төмен түсіп кеткен
ы жаңағы біз оны артериалдық гипотония деп жатқыздық
ыыы қан қысымы қырық та жиырма болды
әрі қарай реанимацияға жетер жолда келген кезде кардиомониторды қосқан кезде ы жиырма да он әрі қарай түсіп жатты
енді қызынан сұрасақ қайда болдыңыздар немен не ішті енді бізге себебін білу керек қой
сонда айтады қытайдың шөптерін іштік шөп дәрілерін іштік
ол да ол шөп дәрілерін кім жазып берген
ол сол бір дәрігер жазып беріпті
қытайдан оқып келген оралман кісі жаңа емші кісі жазып берген
ол енді атын сұрап құрамын сұрайық десек қытайша бір нелерді қазір уатсаптан жібереміз анадан жібереміз деп уақытты өткізген кезде екі сағаттың арасында біз құтқарып үлгермедік
бізге соңғы жаңағы стадиясында әкелді
барлық қолдан келген барлығын жасадық
реанимациялық бүкіл әдістерді шаралардың барлығын жасадық қолдан келмеді
шөптермен емдейсіз ғой иә
жаңағы ыыы жаңағы жағдайға байланысты не айтар едіңіз
сонда олар қандай шөптер жазып берген сіз қандай шөппен емдейсіз
жалпы енді қазір медицина енді күннен күнге жақсы дамып келе жатыр
ііі нақтылы енді жаңағы басқа дәрігерлер айтып отыр ең алды ауырған кездерде ең алды дәрігерге жүктену керек
бірінші диагноз диагнозды дұрыс қою керек
сосын әрі қарай диагноз дұрыс болғаннан кейін барып дұрыс ем қабылдау керек
ол кейбір кездерде бізде енді жаңағы ы көп уақытқа созылып кететін бір ы аурулар болады
сол шын диагноз дұрыс шыққаннан кейін сонда сонда сізге келген кезде адам диагнозбен келеді иә
сіз өзіңіз диагноз қоймайсыз
қоямыз бізде де қоямыз
бірақ та мхм мен өзім бұрын да ы больницада істегенбіз
иә ол кездерде өзіміз де енді аппаратқа осындай анализдерге осыларға
жоқ сіз ы жаңа басында айттыңыз да дәрігерге бірінші бару керек дедіңіз
иә сол мен сонда сіздің ы түсінбей тұрмын сіз қарама қайшы болып қалды да сіздің ойыңыз
жоқ біз өзіміз медикпіз ғой иә мхм
емші ме әлде жоқ шөп шөппен емдейді
жоқ сіздер медикпін деп айтасыздар бірақ медобразование алып алғаннан кейін сіздер медицинаға келмей ы жаңағы халық медицинасына кетесіздер
осыны түсіндіріп беріңізші мысалы
жоқ халық медицина болғанда біз әлі де өзіміздің медицина жолымызбен жүреміз
мхм енді шығыс медицина мен батыс медицинаның өзінің бір айырмашылығы болады
сіз емханада жұмыс істедіңіз бе істедім
қанша жыл жиырма сегіз жыл
неліктен кеттіңіз енді халық емшісіне
мен қытайда істегенмін ммм түсінікті
жаңа жаңа міне дәрігер айнұр ханым келтіріп кеткен мысалға байланысты не айтар едіңіз
онда ы шөп жазып берген кісі қателескен бе әлде алаяқ болып тұр ма бұл жерде
көрмегеннен кейін енді
бірақ та мөлшерлесек жалпы енді кейбір шөптің өзінің кері болады
ол енді адамның мысалы енді жалпы организмнің қабылдау қабылдамауы дұрыс диагноз қойды ма қоймады ма соған байланысты
білім болмаған жерде анау анаған сөйтеді халық емшісіне барып оның бір дәрісін ішіп қалатын болсаң содан ем болып қалса ойбай халық емшісі шешті дейміз
ы болмаса жаңағы врачқа врачтың алдына бағанағы айтып отырған балама рас барсақ отырып алып сен кәрісің деп кіргізбей қойып
келесі біреуін әрі қарай жүре беретіндерің де рас
ол енді жаңағы ы қартайсаң да саған жан керек қой
сол анауысына барасың мынауысына барасың бірақ та ең негізгісі негізгісі біздің қазіргі көзімізді ашқан анау төрде отырған ана кісі айтып отыр ғой дәрігер шындығын айтқанда
дереу жаңағы жанымыз шырқыраса соған барамыз
соның сіз ы нұрхан апа сіз енді бала тәрбиеледіңіз ы немере көріп отырсыз
сіз сол немерелеріңізді үй жағдайында емдейсіз бе
дәл осы жерде айтқым келіп тұр әдемі сұрақ бердің қарағым
мен ы бала кезімде өзіме бізге бала кезімізде анамыз ішіміз ауырып қалса оттың күлін алып соған кішкентай май сала салып ы ішімізге қоя қоюшы еді бір майлыққа таңып
сол кезде аттай тулап қайтадан ойнап кететінбіз
енді осы күнде бұл қалада ондай емес қой
бірақ та жаңағы қазірде де немерем ауырып қалатын болса қойдың майын жағып әйтіп бүйтсек жап жақсы болып кете салады
а бірақ бір күні келіп бір врач сол немерем температура көтеріліп тұрғанда жақпау керек екен
енді оны да білу керек екен қойдың майын енді ыстықтық қылады ғой
ал енді түрлі басқа емдер бергенде мына қойдың майын кім жақ деді кім жақ деді деп айтып жатады
кейіннен байқап қарасам оның да білім өзім біледі екенмін деп әрі қарай жұмыс жасай беруге болмайды
демек врачқа сүйенсең әрі қарай сол ең керегі сол екен
түсінікті мына күлтай сенім иә дәл осы жерде бір нәрсе айта кетемін бір жағынан сенім
мен бір ана мединститутта оқитын менің дәрігер балаларым бар
артынан барып отырсам осы бір үлкен әже келіпті деп бір кішкентай бір студенттің бөпесі ауырып қалыпты
общежитиеде қонып жатқанмын содан жаңағы жүгіріп келіп әкелді дағы ойбай мынаған түкіріп жіберіңізші түкіріп жіберіңізші деді
ондай ешнәрсем жоқ мхм

анау келіншек пенен бала бөпесін алып өліп тұр түкірткісі келіп
содан жаңағы балам айтты студент балам мама не қыл дейді түкіріңізші аналар өлейін деп тұр деді
шырқырап тұрған баланы алдым дағы тфа тфа дей салдым әрең қарамай тұрып бір нәрсе қылып бере салдым
сөйтсем ана бейшараның баласы ертесіне тәуір болып кетіпті сол күйі барғанысыменен
содан ойбай айналайын менде ешнәрсе жоқ еді десем сөйтсем балам айтады мама оны айтпай ақ қойыңызшы үндемеңізші ана баласы жазылып кетті дейді
сенім ғой сонда
жаңа міне сіз сенім туралы айтып кеттіңіз
бұрындары мен мен мысалы бала кезімде футбол ойнайтынмын қазір де ойнаймын
бала кезімде бір футбол ойнап жүрген кезде енді ы шөптің үсті ғой тайғанап қолымды қолыммен бүйтіп тіреліп ұсталған кезде мына жерім қатты бір ауырып кеткені болған
сол кезде үйімізде бір үлкен апамыз болатын
бірде ұшықтап сүф сүф деп түкіріп жіберді расымен жоқ болып кетті
енді бұл бұл жерде сонда апамыздың түкірігінің емі бар ма әлде менің сенімім болып кетті ме сол жерде қайсы басып кетті
психология тұрғыдан қарағанда иә олжас мырза мұндағы ы сіз жаңағы апаңыздың да жаңағы сіздің әжеңіз де сіз анау кісілердің де
мысалы сіздердің де да мұнда психологияда терапия деген бар
адам ы жаңағы емдеуші де жаңағы сіздің әжеңіз де ол сендірді
осыдан кейін сізде болмайды деп тұр
сөйтіп сенуге дайын болып тұрған психология сенім ол сенеді де сосын жазылып кетеді
оның бүкіл нейрондары сол жазылу мақсатында жұмыс істей бастайды да
сол сен және тағы бір мысал кішкентай кішкентай күнімізде барлығымыздың үйімізде болған шығар анадай кішкентай бір бальзам болушы еді ғой жұлдызшаның суреті салынған
бүкіл бүкіл бүкіл аурудың емі болып көрінетін ғой
басың ауырса маңдайыңа бүйтіп жағып қоятын мұрныңнан су ақса
расымен ананы жаққан кезде ы жазылып кетесің
сонда бұл сенім сенім сенім психологиясы

аналар да үйреніп алған жақпай қалды ау тамақ жақпай қалды ау дейді де барып жатады
сонан үндемей келіп аузыма су толтырып келіп мұздай суды бүркіп жіберсем құдайға тәуба тәуір болады
сенім бұл жатқан сенім иә
миы соған қалыптасып қалады адамның немесе онда тұрған ешнәрсе жоқ
бастан өткен бір жағдайды айтайыншы
мен үйде бір ағайым менің сіңліліммен ойнап жүрді де былай иығынан асырып лақтырамын деген кезде жерге құлатып алды да мына қолтығының шыбығы мына жер шығып кетті
содан иә шынтақта енді қалалы жерде жаңағындай жәрдем бар барлығы дайын ғой
енді ауылда ондай жоқ
сол бір сынықшы кісі болатын даубай ата деген
сол кісіні түн ішінде он екінің кезінде жүгіріп барып ертіп келдік те сол кісіге салдырттық
сол кісі түп түзу қылып әдемі қылып салып берді
а енді екінші бір балам ойнап жүргенде есектен құлап тағы да сол қолын шығарып алды
ол кезде енді терапевт врач бар тын соны алып келіп соны салдыртқанда ол кісінің салғаны жаңағы кішкене қисықтау болып бітті
сонда ана сынықшы менен ана дәрігердің екеуінің салғаны екі түрлі болып тұрды
көрдіңіз бе сондықтан мен енді өзім ойлаймын мынау ы емшілерге білімі жоқ емшілерге қалай болса солай бара беруге болмайды деп
ата бабаларымыз қайткен ең бірінші бабаларымызды ы аналарымыз босанғанда балаларын бірінші қойдың құйрық майымен ауыздандырған
ол ішек майы ана судың ішінде жатқан нәрсе жұмсарып кішкене ғылыми тұрғыда мен өзім ойласам солай
шегінің жұмыстауын жақсартады деп ойлаймын мысалы
одан кейін оның ешқайсысы тегін жоқ жерден пайда болған жоқ қой оның барлығының бір негізі болды
негізі бәрі болып тұр ғой мен негізі солай деп ойлаймын мхм
сосын анасын жақсы күткен сорпаландырған оны ананың денсаулығы жақсы болса аналық сүт сүт ананың сүті барлығына ем ғой дәрі ана сүтіменен
мысалы мен ыыы көп ауыратынмын маған айтатын көз тиетін де
мен мысалы больницаға барған кезде маған ешқандай диагноз қойған жоқ шыны керек бар ғой
анализ өткіздім барлығы таза барлығы ештеңе болмайды
бірақ ай сайын әйтеуір денемді көтере алмай жылына бір екі үш рет сондай болатын
ал өзімнің туған әжем мені сол өзі оқып мені емдейтін де
ешкімді емдемейтін только өзімді ғана мені ғана емдеп мені ертесіне тұрғызып алатын
шипасы қонды
иә мен ы жыл сайын көп рет ауыратынмын
осы астанаға келгенше мысалы оқуға түскенімше екі мың он үшінші жылға дейін осылай көп ауыратынмын
тек қана әжемнің қолынан ғана жазылатынмын да
жаңағы сол біздің әжелеріміздің қолын ай
бала да ананы
жоқ бұл жерде негізі бүкілі жақсы ғой бірақ жамағат айналайын жамағат бұл жерде ең бастысы мынаны айтып кетейін дегенмін
біздің анау дейін емізген мысалы иә ол ана сүті барлығына ем
жаңағы қойдың майымен сылаған
нариман апа нариман апа сіз өзіңіз сол әдістерді қолданасыз ба қолданамын қазір әлі күнге дейін
қойдың майы жақсы дүние иә ол сорпаландырамын ол ұялғанынан ішеді мысалы барлығын ішіп алады
қалқам айналайын келінің бірінші сорпаландыра алмайды неге
ол әуелі больницада болады сосын сол саған сорпаны майменен қосып сары маймен туа салысымен берген
менің айтатыным бәрі дәрігерге жүгіну керек
қазір енді қараңыздар бұрынғы бұрынғымен бұрынғы мен қазіргіні салыстырып кеттік қой
қазір байқасақ бұрынғылардың денсаулықтары жақсырақ болған сияқты ғой көрінеді неге екенін білмеймін
таза болды қалқам айналайын жер таза болды су таза болды ішкен тамағымыз таза болды
сосын біз әлгі ойбай ана фигурамды нетесің деп өмірде міне ы жал мен жаяны етті жеп көрдік
ал мен бұрынғының қағидасын айтайын қазір бұрынғының қағидасы

мысалы сол соның бір шәкірті болған
ы сол кезде бір науқас келеді екі көзі соқыр
ы соған айтады мына тоқашты дайында екі тоқашты дайындап мен ііі компоненттерін беремін қандай қалай әзірлеу керек екенін дейді
соны дайындап көзіне бас дейді содан кейін көзі сауығып кетіп көзі көретін болады дейді
жарайды деп көзіне нетсе екінші күні көзі жазылып кетеді анау науқастың
екінші дәл сосын жаңағы оның көршісі де сондай соқыр болады екен
сосын жаңағы шәкірті дәл сондай тоқашты келеді де оның бәрін оқығанбыз иә сондай тоқашты келеді де ана біреу көршісінің көзіне ы жағады
ана көршісі содан кейін одан сайын көзі ағып кетеді
сонда айтайын дегенім содан кейін анау ибн сина айтады айналайын сен менің шәкіртім болуға жарамайсың
сен бар да тоқаш пісіруші ғана бол дейді
сондықтан ы әр адамның дейді ы әр адамға өзіне тиесілі ііі дәрілер болады өзіне тиесілі ем ыыы қолдану ы жолдары болады дейді
сондықтан ол баяғы заманнан келатқан дүние қазіргі кездегі дүние емес
әр адамның ағзасы бірдей емес бірдей емес дейді иә
арнада қысқа ғана жарнамалық үзіліс
адам қай жерде қалай емделуі керек
бағдарламаның келесі бөлігінде анықтайтын боламыз
арнамыздан алыстамаңыз
бұл пендеміз ғой ток шоуы
қай жерде қалай емделу керек
біз ы құрметті қонақтар бағанадан бері бұрынғы қолданылған емді де қазіргі дәстүрлі медицина барлығын ы біраз біраз біраздан шолып шықтық
сонымен ыыы түйіндейтін болсақ біраз түйіндейтін ойға қарай жетелейтін болсақ бағдарламамызды
адам ауырып қалды суық тиіп қалды қазіргі енді қазіргі уақытта көбі жиі кездесетіні сол ғой көбінесе
барлық адамдарына суық тиіп қалды қай жерге бару керек
үйдің ішінде емделу керек пе міне мен өткен жолы мына дәріні ішіп едім мына дәрі жақсы екен осыны осы жолы іше саламын деген дұрыс болады ма
ы осыдан бірнеше жыл бұрын мен шетелде жүргенде қазақ профессоры маған былай деп айтты
құрбақа құдықтың түбінде жатып алып бүйтіп аспан деген алақандай жер екен ау деп айтыпты
бұл жерде құрбақа адам оның құдығы оның өмірі
бұл жердегі адамдардың барлығын өзінің бір екі өткен оқиғасына сәйкес барша халық медицинасы мен классикалық медицинаға түбегейлі шешім қабылдау
оларды даттау немесе жақтау дұрыс емес деп ойлаймын
және ы қазіргі классикалық медицинада да дәстүрлі медицинада да қателік кетеді ол адам болғаннан кейін пенде болғаннан кейін
классикалық медицинаға тиісті мемлекет тарапынан қолдау да оны қадағалау да толықтай жүргізіліп жатыр
бірақ халық медицинасына ы денсаулық сақтау және әлеуметтік қорғау министрлігі қадағалауын анағұрлым күшейтсе
ы қазіргі яғни оқиғалар қайтадан қайталанбас еді
ммм түсінікті мен ы осы семейде жақында болған бір оқиғаны естеріңізге салғым келіп отыр
ы қызының басынан бит тапқан ғой анасы соның ы естіген шығарсыздар иә
соған ана жануарға қолданатын ы дәріні сол басына қолданып сол битті шығармақшы болып ақыры өкінішке орай қызы қайтыс болды
сондай үйдің жағдайында емделу емделу қауіпті екенінің бірден бір көрінісі осы болып тұр ғой
бұдан сақтану керек қалай
не істеу керек насихат жасау керек пе не істеу керек
сол үшін дәрігерлер ы жаңағы мына медицина жаңағы денсаулық сақтау жүйесі жаңағы орысша айтқанда доступный дейді ғой иә қолжетімді қолжетімді болуы керек
сол үшін міне келесі жылдан бастап барлықтарыңыз білесіздер мына біздің мемлекетімізде денсаулық сақтау жүйесінде үлкен реформа болайын деватыр
келесі жылдан бастап ыыы барлық халықты сақтандыру жүйесіне өткіземіз
әркімнің өзінің сақтандыру полисі болады
сақтандыру полисі болды дегеніңіз бізде шетелдегі сияқты жаңағы қай дәрігерге қашан барамын десеңіз де сіздің қолжетімді болады
ол сақтандыру полисі бойынша жаңағы барлық жаңағы частный клиникалар дейсіз ғой жеке меншік клиникалардың бәрі жұмыс істейтін болады
жаңағы поликлиникалардағы үлкен очередь азаятын болады
очередьтің пайда болу себебін де өздеріңіз біліп отырсыз
кейбір мысал үшін он бес адам ы қабылдауға келсе он алты он жетінші жыл дәрігер болып істеймін
ыыы ана жаңағы приемный покойдан бастап бас дәрігерге дейін қызмет бәрін көріп келдім
бізде енді бір он бес жиырма адам келетін болса ішіндегі нағыз көмек қажеті бір бес адам болады
он адам бір басқа бір әңгімелермен келеді оны да жоққа шығаруға болмайды
бір келіп ы бір сұрақтары болады әрбір адамдардың келіп
бір нәрсе сұрай салайыншы деп кіреді де ана кісіні ұстап қалады
одан кейін ана отырғандар айтады ой мен қаншама күтіп қалдым мыналар мені қабылдамай жатыр

сондай келеңсіз жағдайларды азайту үшін жаңағы бірыңғай сақтандыру жүйесі жұмысқа кіріскен кезде барлық мекемелер әрбір адамның азаматтың таңдауында болады
қай дәрігерге барамын десе сонда кіретін болады
сондвықтан да жаңа ол дұрыс нәрсе
сонда а біз кездейсоқ адамға барамыз ол бізді менсінбейді
сонда мына медицина жүйесі жақындайды
ы сіздер қазір ойламаңыздар медицина жүйесі негізінде тегін емес
қазір әрбір қазақстанның азаматы үшін мемлекетіміз ақша бөліп төлеп отырады
түсіндіңіз бе сол ақшадан қазір қалған дәрігерлер содан жалақысын алады басқа дәрі дәрмегін алады сондай жаңағы зданиесін содержать етеді деген сияқты м
түсінікті енді кейбір аурулар бізге өзімізге дерт ы жеңіл болып көрінеді
үйден ақ емделе саламын деп айтамыз ғой
оның асқындырып алудан қорықпаймыз ба
бұрындары да ол аурулар болған жоқ па суық тиді бұрындары да адамға суық тиеді қазір де суық тиеді
ол кезде сонда асқындырып алмай сол кездегі емнің шипаның қандай мықты болғанының көрінісі ме сонда
сол үшін де қазір қоғамдық денсаулық деген болады қоғамдық денсаулық сақтау жүйесі деген болады
сол жаңағы ы жаңағы бірыңғай сақтандыру жүйесінің алғашқы бірінші приоритеттерінің біреуі ы жаңағы денсаулық сақтау барлық жүйенің алғашқы приоритеті
бастапқы приоритеті сол қоғамдық денсаулық сақтау жүйесін қалыптастыру халыққа түсіндіріп айту
жөтел тигенде бару керек пе жоқ әлде тұмау тигенде бару керек пе
температура көтерілгенде бару керек пе или ы жүрегіңіз талмасы болғанда бару керек пе
мысал үшін шетелде білесіздер америка құрама штаттары әлемдегі ең дамыған ел
скорая помощь дегенде жаңағы жедел жәрдемде дәрігер деген болмайды фельдшер деген болмайды медбрат деген медсестра деген болмайды
кім келеді білесіздер ме кім
құтқарушы мен дәрігер а не қасындағы жүргізуші екеуі келеді
екеуінде инфаркт миокарда содан кейін жаңағы инсульттің симптомдарын біледі қандай көмек көрсететінін біледі әкеліп өткізеді больницаға
басқа ешқандай қызмет жоқ
біз жақсы өміріміз жақсы мемлекетімізге рахмет айтуымыз керек бізге дәрігер келеді фельдшер келеді
түсінікті ыыы жалпы енді өздеріңіз барлықтарыңыз естіген шығарсыздар қазақ тек өлім аузында жатқан кезде ғана дәрігерге жүгінеді деген стереотип неден қалыптасып қалған
біз сонда сондай немқұрайлымыз ба денсаулығымызға
бұл сөз қайдан шығады
былай японияда қарасаңыз жылына алты рет жылына бір жылда алты рет алдын ала профилактика өтеді екен әрбір адам
біздің қай қазақтың баласы немесе қайсымыз алты рет барамыз айтыңыздаршы
ол да біздің менталитетіміз
жастарымыз қосылайықшы сіздер солай қараласыздар ма
бармайды алты рет профилактикадан өткен адам қандай аурулардың алдын алып отырады
жалпы мен өз ойымды білдіре кететін болсам ы мен жалпы қазақ емге емші тәуіп деген кісілерге сене бермеймін сенбеймін де және де
ең бірінші мен аллаға ғана сенемін аллаға ғана сыйынамын егер ауырып қалатын жағдай болса
и ы қазіргі заманда барлығы өте жақсы дамыған
неше түрлі аппараттар бар қазір неше түрлі дәрігерлер дәрігерлер бар өз мамандарының иесі
сол кісілерге өзімді сеніп тапсырамын өзімнің денсаулығымды
шығарамыз деп отырған жоқпыз просто иә біз біздің мақсатымыз ы дәстүрлі медицинаны да дәстүрлі емес медицинаны да жоққа шығару емес
бар мен оны мәселен мен мысалы аяғым шығып кетті мен емшіге мен бардым деген сөз ол мен медицинаны жоққа шығармаймын деген сөз емес
сіз сынықшы деп сөйлесеңізші емші мен сынықшының ол ы
мен де мысалы сынықшыға барғаннан кейін ойлап отырсыздар да неге медицинаға сүйенбедіңіз деп
ол мәселен медицинаға сенбеймін деген емес
просто мен түнде сағат он бірде мен мысалы скорыйға звондасам мен не деп звондаймын
мен аяғым ауырып жатыр деп айтсам келе салады деп мен ойламаймын
міндетті міндетті түрде мейлі келген күннің бұл жерде сіз сенген жоқсыз медицинаға
ол міндетті түрде бір жағынан мен қорықтым оған үлкен жауап жауапкершілік
мен бір жағынан қорықтым аяғымды гипстап
жаңағы емшіге аяғыңызбен бардыңыз ба сынықшыға аяғыңызбен жүріп
өзім жүріп бардым бірақ сол кезде маған солай жаңағы травмпунктқа таксиге отырып бара салатын адамсыз ғой
рентген жасайды да енді қазір мен мысал үшін енді просто мен сол именно сол күні мен түнде құлап қалдым
анатомияны жаңағы сүйектердің анатомиясы адамның тек бас сүйегінде ғана екі жүз сүйек бар қалғанында екі жүз сүйек бар
мен жеті жыл оқыдым әлі может барлығын білмеймін
білетінім тоғыз бөлек нәрсе сондықтан енді кейбір адамдарға ерекше қасиет беріледі
олар может тезірек ұғынатын шығар бірақ жай адам бойында қасиеті жоқ адам оны түсініп ұғынып оның енді жаңағы
қайсысы сынық қайсысы шығып кеткенін түсініп орнына салу деген жай нәрсе емес
шариғатта да айтылған ғой мысал үшін шариғатта да айтылған ғой қандай адамға мен барамын деген кезде жаңағы сіз білімді сауатты оқыған адамға барыңыз ол дәрігер деп
мхм түсінікті қайыргелді жансая кешіріңіз қайыргелді аға сіздің ұлыңызға қазір дәрігерлер ы қандай болжам жасап жатыр
сауығып шығады деп айтты ма сізге
иә сауығып шығады деп айтты
сіздің қазір бойыңызда сенім бар ғой әйтеуір
сенім бар ең бастысы сізге әйтеуір жағымды болжам айтып жатыр
біз барлығымыз тілейміз
әмин айтқаныңыз келсін болат аға
мен енді біз бағана да айттым біз ғылымға ешқандай қарсылығымыз жоқ
ғылымның істейтінін мен істей алмаймын
ондай операция жасай алмаймын
но бірақ сынықшы ретінде мысалы неше түрлі сынықпен келеді маған күнде келе бермейді но келеді
открытый закрытый дейді сосын дробленый дейді соны жинап нетіп
мен өзім алла тағала қалай берді солай жинап
индира индира ханым бағанадан бері көп біраз әңгіме естідік
өзіңіз бір ыыы түйінді тоқетер бір ойыңызды айтсаңыз
мен енді тоқетер ойымды айтатын болсам жалпы барлық нәрсе дұрыс сияқты болып көрінеді
бірақ ыыы әрқашанда оқыған білімді сауатты адамға жүгініңіздер ол медицина
медицина алладан кейінгі айтады ғой шариғатта үлкен есік деп
түсінікті ауырып ем іздегенше ауырмаудың жолын қара
бұл қағиданы білмейтін адам кем де кем
алайда сырқаттанып қалсаңыз әрі алданып қалмайтындай әрекет жасаған абзал
сіздермен бірге болған пендеміз ғой ток шоуы
аман сау болыңыздар